Amiko manokany gny fomba <hesitation> <noise> fanaova legioma agnaty lafaoro: de sasay aloha gny legioma de atao agnatin'ny plateau de asia sira, asia menaky kely mba tsy hampiraikitsy azy agnaty lafaoro ao, de zay.